हमरा देशमा घरुनको जग्गाको मूल्य चाहि ठौ हेरि भर पडुन्छ । काठमांडौमा जग्गाको सामान्य मूल्य सहर माइ हेरिग्यापाछा आनाको एक करोड सम्म होलो, थोडा टाढा गयापाछा पचास लाख सम्म, र गौघर ग्या वटी पच्चिस लाख, तीस लाख सम्म होलो, तसोइ हमरा पश्चिमतिर ग्या वटे जग्गाको भाउ मेन सहरतिर ग्यावटी चाही एक करोड सम्मै पुगुन्छ उस्याइ हेरिग्या, गौघर मुणी मान्सु किनवेच गद्दाकी कोइ नाइ हुना, खासै जग्गा कारोवार केन हुनो, वा मुण जग्गा वाँझोलै रैरन्छ, तवैकिलेखा वाँ मुणो भौ एक लाख दुइ लाख जसो मात्र हुन्छ ।